munyaare, hausa'en e ngiyaa ngooɗe munyaade wawaai dafe bodaa haa yaara li'o maari, so ni a hocca munyaari waal ko saaloto maa to nii nonn un winndi un ɗum maa.